Yayapo kavi vaera ñanëröke iyokendaa, yaikuata mbaeko ikavia, ani yaipoepi vaera ipɨauva pe, jare oɨmeta ñanoï tembiporu, yaeki vaera, jukurai yaikuata mbaeko ikavia, ani yaipoepitara